Koa misy ray aman-dreny karaha zegny agnaty bus, zaho malô to de mitsangagna, tonga de magname plasy izy, fa tsy miamby recevera satria haintsika ihany ray aman-dregny zegny izy edy efa antitrantitra izy sady ôlo maventy zegny ôlo tokony hajaigna, de tonga de mitsangana za magname plasy izy na ino raha volanin'ny resevera sady zegny no tokony atao, tsy mila miambigny ahasiahan'ôlo zegny fa to' antegna mahaatsapa amle fandraisana andraikitra.